Kifad byiru, a a-tyem, ki juom, a fe okwa, a kpang, a fe byiru, a sang, a-wubi the fisrt bee, a wube bebia mbi mbuop kashu, a wube mbi nnyinyeng, a wube mbi nkule kikwu, kikim ne bebia ki man, nkere o fyi mu a da kpa byiru, a a-sim a wure a zuu, a tcebe, a nab, a te kirenghe a da- chi kpang ke nkere mu, nkere mu bifad o chi fyi, e-e a da a- fu, e-e a da-fu a chi kpang e-e a da- fu a ching ekpang. a yip mbi bi da wa a tca ne mbi ke kase a da she baned to ba yip kambi ba dim to ne mbyi, bakire ba da ram ba rdyi, bakire to ba danghe kpang okpang, bakire to ba ching e yip ba da she baned bakire ke eshie ekire a a fu achi kifad koko a a-tiem kiked nki a mu ba e chi kifad nkikoko, a ming ganki to ki juom a fe okwa ki mang e ki mang a ba yip koko a kped e kwon, a a-kwon koko amu a o- byi Â da baa bikwu, a-a baa- bikwu kabuon ochi tim a chi da tyem, ka buon o chi tim a chi da tyem, a fe biem byi a da man e fe kambi ke kwu emen mbi bi da chi ka mu o kan babab, ke nkere mu koko amu oo-kan a-kped e da bong a-a bong a ti ke dikan a man e mung o re ditce ke nnyinyng ditce a da se kamu a-a se. a wure gamu a fe ke bembam a fe ke bemmbam, a koo bembiree bi ba yip bi ba ne mu kese, a-a be ne mu kese a ba jan, a- jan, oo-jwom, a yip gamu a she baned mbe ba danghe eshe to biem kijii, mbe to ba yibing ba da she baned bakire mbe da yip to kamu bachi biem bikire, baned bakire ba yip ka mu ba chi bato. mbe bi mu juabang wa booruru mbe bi mu juabang nyin, wa bebiem mbyi mu bi juabang wa ne tcifiring mbyi bi juab wa omu, mu da o kye barong ke enyam biko eyen, baned bakire ba yip kambyi ba rdyi ordyi ene to, ene o-juom, ba puu kamu ba rdyi a-a fu a chi kifad nki eso, eso to a tyem kiked, a-a tyem kiked, kanto anyi a ti bayep wo yen, a a man a-tyem kiked gbaad, a ming to ganki ki juom. a ming bebia emen bi jua mbi a-a yip bayep, mbe kanto wo yen nke a-te or a da- re a yip to a ba kwon, a- a-kwon bayep ambe to a chi e kped e tuun, a-tyem, a tyem bayeb am be, nang kanpen kachad nang kanyi kirenghe ese nyi ko nyi kiked anki ene to nke a da kwu baa kambe, ba kped e chi, kirenghe bayep ba kwu bachi eso eyen, a kped eten, a-a ten eso, a fyi ne nyi, a ti ke dikan kembire to ki da yip. a-a yip a fii ne nyi ke se a dip akwu atcage akwu, kembire ki da yip or a fe ke bembam, kembire kida yip ki ba te kese. eso anyi a yibing nten eso a tca ne nyi ke dikan, o ten o kanyi gbaad ne a te, ne e chi nyi a da wure a ba ne nyi ke se. a- a be ne nyi ke se a ba ti to kirenghe ki nyin o a fu a chi dentce, a wure a a fe ke biyam a tuu ki kwa ki tce, a fe okwa ke nyi a fe omu ki tce, a da ko oned mu mu o, oba o-ba shuab o kanyi kpog, wa kantik a a fu a a nwuad, a a so ke omu ki da chi ki songh o, kantik. ke biem bi fii to wa mbyi kpakpa mbi a da jang e ri busong a a kwu a chi chiom a fe ke chiom, kenyie nki ba-chi kantik, a nye ke a nye bakwud eyen ba byi, bakwud ba byi A yip a fe ke bifang mbi yen a yip a da te kese, kitce ndi kase ndi a da fu a yibing a she, ban rire ba be, a yip a da she, ba ned ambe to ba yip, oned okire to oram o rdyi, wo to mbe a da rdyi ba kyu. oned okire to oyip o da she, baned bakire ba yip ba chi bansob, ba yip ba <hesitation> chi bakwud, baned bakire ba ka ba bire ba yip ba kped e sabe, ejijuo nyi e da fum ke buyeb mba yibing, bebiem eso mbi mu dibing mbi mu fum eso, mba yip to kambyi, bebiem emen mbi bi da byi wa atong, bi song atcang anyi. bi shuom sef nsob oyen, kisii nki anyi a yibing a chi okwa nke nki, ayibing ganki a fe birdying, a fe kikwa a ram birdying eyen, ekwu nyi anyi nyi ba da chuu, baned bakire ba chi bakwud ekwu. baned bakire ba chi kanyi ba ka bakwud emen, bakwud emen bachi fi re mbe ba ned mbe bee shed mbe ba chi ba chi yip kambe ba chi kped e she, eso e jie ne beefang chwoo mbyi, buyep buyen ambu mbuu wo achi a ten eso, e mbu bu shyii, mbu bu fii to bunwang a man eyib kambu wa ekwon, bebiem ambi mbi bi mu bidibing ene gbaad a man yip gambi a ram eso, achichie anyi nyi mbe ba kedeng ene a-ked arong kise a-juom a yip a ram eso, esang ekwu nyi ko, esang eku to mu nen wa buyep, nang ebong ke osang ekwu a yibing a chi chiom nke nki, ejijio to nyi anyi. Osang okwu oyen amuz. ba chi Ba ram ereshi a rdi. ba yip to bachi bakwud ba sabe. ba juap amu emen a mu. omu emen o o nwang ke bubong eyen. o baa o bubong eyen. o kye oasa enhe osang okwu o–jie. a a fu a ram ereshi o. a ram